Tïé gagyiúa, noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y siete, noventa y seis, noventa y cinco, noventa y cuatro, noventa y tres, noventa y dos, noventa y uno, ochenta, <hesitation> este.